हम साल भर में दंध चीकित्सक के पास दूस से तीन बार। लगभक चल जायची आओ हम उहां जाके आपन दाद। के कीड़ा लगल चे की नहीं यह सब के जाच करवावेची। हम उहां जाके एक डेड़ घंटा समय बितावेची और। चीकित्सक से सला लेवेची की एकरा दाद के मजबूत। रखेला और साफ सुत्रा रखेला और कीड़न से बचावेला। का का कर सकत जायची तो ऐसी हम साल भर में। दू से तीन बार चल जायची इहे सब जाच करवावेखा थे।